स्टेपलर के पिन के संरचना ऐसा होये रहेल न कि ओ पेपर म पढ़ते अउ ओला ऐसा जकड़ लेथे की ओकर से कोई पुराना रिश्ता हवे। जब पिन के दबाये जाथे स्टेपलर से तब ओ हर कागज़ म फंस जाथे।